<hesitation> समान खरिदन हयत एकवरि दुकानयमे जायके <hesitation> खरिदन चाहङगो काहेकि प्रतक्ष होत हय अपन <hesitation> आँखिक सामने देखलेतहएं । तर अव कुई समान ऐसो जोकि अपने आसपासके बजारमे ना मिलत हयं तओ बो चाहिं नेटमे ढुणके जौनकि हमय एकदमय जरुरी हय तओ बो भर मतलव इन्टरनेट मे <hesitation> ढुणत हयं । नत का कहत कि प्रतक्ष दुकानयमे जाएके खरिदत ।